Fədə fətə lɨmsara, fətə maskwatin fətə kwanggwalə, fətə omin, fətə mɨsa fətə moundə asavə fətə lɨmsara fətə masəwakin, fətə kwanggwale fətə omin fətə misa fətə maundə fətə asavə